Bafadidil al ame aktar minal hijaar fishan alfaida al bilguha fil alme aktar minal faʼida albilguha fil hijaar, al alme awwalan tigdar tirakkib beyya, tigda til barrrad beyya, tilga akilak kula fi lubba bas wa tigadar foga tistamala tisafir beyya le bikaan agilak kamin ma biji leyya tisafir le bikan.